Товусҳо бо парҳои рангоранг ва зебояшон шинохта мешаванд. Ин парҳои дурахшон асосан дар мардтовус дида мешавад ва барои ҷалби диққати модартовус хизмат мекунад. Ҳангоми мавсими ҷуфтҷӯӣ, мардтовус думашро во мекунад ва рақс менамояд, то модарро ба худ ҷалб кунад. Зебоии зоҳирии ӯ нишон медиҳад, ки солим ва пурқувват аст. Ин рафтор барои интихоби беҳтарин ҳамсар ва таваллуди насли солим кӯмак мерасонад.